On tisugaji ciocirɗi humko, jaruɗi ŋiegeree, hee ciocirɗi ŋilɓe. Ko naayii e banngal tiisiŋaaji kaa, ɗii nii woni ɗi neɗɗo anndi ana woodi ɗoo. <hesitation> gollirde ɗum sanne <hesitation> yimɓe jogiiɓe jooni ka.